mkpe mpom ibarro okuen okuen awu epiepie ori akpekpe apual, okuen iri ri nyuam ki mom ayour le okuen okuen awa ikuokuo wa le li luom embe oyen oyuorr le wa puat nyi oborrewe le binyin nyi o'yuoro le liyel elue le e'wutem yi efigenab nab de oyer awu che ori le wu puat oyeli le agbene le kekuo and ye benyen ikekel che wabe be ri le okuen puat nyi awu be kuo oyen ekeki kel benyiam yiam yiam nku ayiam nnu, oyiam wutem oyian enyinu yenu liji be firu ele ye abe le kikubo aki kinini elen ki lenu nyuam elenki lenu and mkpe nlele bom che okuen awu we okpekpe awa puat ofige naba nab kike omashero wuchi le wu ofenabo ofenabo, lenyenu omima piepie pie bituel abi omimal pie pie bitual abi opule ekuo eme gbuang Ofi kelo nyen ayi ke opie lebi otuoro kibuan bel olie ye, oshao ogel osharro jijiji opie ekukulo oruab bebe bebe okuen awu nyuam we'eri? okuen awu nyuam are opie okue owe le mpi awu ochuwue o'yuoro te te te opie okuen owe lempi awu ori nyuam olenki liyel lile tete lite, okuen ewu orikpie pie, opienokuen le mpi akrafuom ofii nabo, ofi nabnab le onabo le anabo. pe okue le mpi awu nyuam <noise> pie okuen lem mpi awu ori nyuam le nyenu okuen owe are ye abe abe eee epie benwual epie eee berem chinn nyinu nyinu ikekel orem oyuo yuor okubo awue nyi okekel are olie ewu le ofe olie wu le ofa ogouomo li-bi oguomu le wuye but ye apiaki okuen awu akarafuom awuoo ye ilue mior agege gel aken ken lebi apie pie pie ji ji ji ji ji and efe nubo nyi fiuabo ki ki eyuom nyi enabo che we opie okuen owe le-mpi awu kperadedede ke opia lempi akarafuom bua kue abeh ncha beh mige bobo buakuen bemi yi yi yi yeh le-bifuwu biji bikem kem bikem Beb pia binyin abi beh fe opia nwakuen a'dzang dzang ene ayuyuel che ke apie biual a dzang eteh ayuyuel a'dzang muan ohe ayuyal adzang dzang mene emi gege ishen bitchen le mpi ochuwue lenyem? beh mpi ochuwue beh fiki biemwe ke opia akarafuom enyi binyen abie nyi kpoo binabo, binabo le-wushu ochuwue binyen abi nyi binabo epian yin ayi kiki ochuwue obiemkiki biem leye kiki oteb eye beh mpi, opie pie okubo le mpi awu wulem beh-mpiabeh nyi abe akara fuom akarafuom akarafuom beh ri beh mpi wu-lem ei beh mpi abe beh nabo, mkpe nkakenu obe-nne obe ete owami bua-luom bei mpi awu beri li kpe akubo laba opege mpi awu beh rili kpe akubo laba omigege, e'ge tubo are irikitab, oyuelo mom oma guo dzang bikue e'bom-eshe oma guo pie ke ke we oma pie ayili le akubo iri ri we nyuam ki weh beh yueli nyi ki inaba nab inabuab ki bbeyual eweh nyi ki beh dzang beh pie bitual obeh teh owami mkpe nkalinu che mpi aweh nyi onab ofenab nub leh onabo ste ste ste mpi aweh nyi ofenubo iyeb behbeh le akarafuom liyel are E' lemu liyel ali kpara de de de, le nyum, e'lenu lenu lyel are lieh e'lenki lenu leh teh teh bom abeh beh beh be piepie akarafuom abeh ande e'kekel eyi chi chi chi okekel che befi kuro behfi kuro kenten keninin oyuor ami wuh a wuh nyinu awah akarafuom awah nyinu awah akarafuom yeye awah ye yeye awah ye, yenu awah anle beh wah wuh wuh nyi lenyinu beh pie akarafuom obeteh owami mkpe n' kalinu nkakinu gbel mi are mpom pom ya mfiki biem muan ami alueh le bikpa abi anyi nfikibiem eee. muan ami, pieh okubo awu gbel nyuo yuorr okie miki nyuo-yuor opie pie awu akarafuom mi enfe la aweh, piel ewu nnu weh lenkan nnu, mi are mi nfe le yi ye mpom nlekenn le mom a'yuo kemi yuar okubo le akarafuom onabo are weh nyi weh nyi onabnab emi